Lɔŋfeŋ a nyama, ɔɔ ya bɔ lɔŋnde, aa ya ma wakɛ ii la mɛ aa kunyɛ bɔ. ɔɔ aa bɔ, hiŋi pɛ ii ma lɔŋfeŋ̀ nyama lɔŋ. Kɛ hiŋi lɔ ii kama samaa, ya fɔe ii be kpɛsɛ kɛ na ii kpaŋ mɛ ɔ, aa yɛ ii la kunyɛ bɔa. So lɔŋfeŋ lɔŋ nyama, aa lɔkpeŋ wa be na la kunyɛ la. La kunyɛ pɛ ai bɔ wakɛ hiŋi lɔ ii ma kpɛsɛ kɛ ii la ii to aa ko. Ya kpɛsɛ kɛ ii la, ya koe, ii la kunyɛ be bɔa. Hiŋi pɛ ya lɔŋfeŋ nyama lɔŋ, hiŋi lɔ ya kpɛsɛ kɛ ii la, ya ii la ko, aa kunyɛ be bɔa. Kɛ hiŋi ii ma kpɛsɛ kɛ nu, aa kunyɛ bɔa. So aa nyii ii kpɛsɛ kɛ ii la.